sóo ntakani nùù takuatyi ntoo viti ni tuvía na´na ná nahua ntee na ntoo na nto ñuu na´nu nahua nana nu´a kuu katye ñaa sakita tyi ñaa ña ntiso´a koso´a sakita tyi nùù ñu´u tava na ntatuu ña ra íyaa ñaa-m yaa ña katavitu´na tava na ntauu tukuá kuu na´na ña kuni na kuntee na ra ya kaku inka tuku ña kuu ku san´ta ná ñaa ntusu ña a sakenuna ntusu ku uvi kuaa tuku´a sa´ma na inka tuku inka siootuku nahua kunina kuntee ná ñahua katyi kuu katyi kaxtuu nu takuatyi into viti ñaa-m ñaka huaa ku´ku kutuni tyi tava numi nantuku tyi ña kuni tyi kunte tyi a ñaa sama tyi ika ña kuni so´o tyi aña kuntee tyi ra ña´hua ku kaxtu´n nùù takuatyi into viti tava na kuu kutuni tyi ntatu tyi ña´ha kuntetyi tyi ña´ku ña yiivi ña ku ntoo na ñuu nanu nahua hua kaxtuuna a ñaa-m kuu ku´sa kutiu tya a i ku´sa kunte tyi ra ñahua kuu nantuku mityi ña kunte tyi nta´ña kuto mityi kuntee tyi ra ña ka hua kuu kaxtuu nutyi ya´ña katavi na nantuku na si in ña kunte na a ña kotomina a ñaka hua katyi si takuatyi viti